Sinukuréén sarégmé batariya so soomé: éjilee, ébook, émunduŋo, gasobul, érigirig, sén ésiko; sarégmé banaab: éfool, érigee, gañoñokéén, ébalaas, sin étuguuñ.